<noise> ah pues lën kwsin nap sdzal tib plat, ti gianlay par ix̱uxkwaꞌ nup x̱ubgiꞌn gowma o este tib tas par giama nup kafe o ti x̱ig tsu nis giama. <noise>